खान पिन से भी हमनी के बहुत नुकसान पुगल बा। खान पिन से भी हमनी के बहुत आइसनका ना निम्न निम्न बरबिमारी होल बा । काहे की पहिले के खाना जैसन अबके खाना सुध नैखे जौन अभी हमनी के खाइ तारी त उ कगर ठिक बा निमनसे खाइ तारी त ठिके बा अगर आदमी के मने बा कहियो अगर निमन भात तरकारी होगेल त बेसी खालै तारी त उ भी कथी होइता त ना निमन होइता ना पचैता ना पचला के बाद कथी होइता त हमनी के जौन पेटके बाटे। उ केभी खराबी पारैताते औसने आदमी के है बरका बरका बेमारी बरका बरका है रोग सब होइताटे रोग सब आइताते सब खाने पिने के चलते त आइता। इहेसे खान पिन से भी आदमी ने बहुत नोकसान पुगैले बा बहुत न निमन निमन बात सब होइत बा बहुत न निमन निमन बिमारी सब बहुत नयाँ नयाँ बिमारी सब सुनेके मिलैता उहे से हमनी के खान पिन के कारण से ही बहुत नोकसन भी अभी तब पुगल बा। आ फैदा भी बा ना फैदा भी बा पहिलाके खान पिन जैसन अब सुध नैखे आ अब के खान पिन चाही सुध नैखे पहिला जैसन सुध नैखे इहेसे खान पिन चाहे कहके खाउ सिमित से खाउ की निमने रहु आ बेसी लोग खालैता त कथी होइता बिमार परजाइ ताते इहेसे खाना से हमनी के खाना पिनासे हमनी के शरीर मे इ किसिम के नोकसान कहके हमनी के शरीर मे पुगै ताते।